لكي تكون اكتر ترتيبا يعني وتكون عندك الكتير من الاساليب التى يمكنك تحسين بها تنظيم المنزل وترتيبه عليك فقط ان تكون حدرا رد كل حاجة الى مكانها لاتترك الاتات مزربعا لا تتركه مبعترا ان- ننظم غرفتك خرج الزبالة في وقتها كن منظما